Cuandi a ie 'd cumplicasiun ëntà ëmpegnese për truvé la solüsiun, ëntà pe ëntà pa <hesitation> fese prendi da lë scunfort, ëntà pruvé a <hesitation> a capì ël prublema e truvé la solüsiun e mandé agiüt anche a d'autre persun-e